were ome gage keme oje were ome na igu ore maire echarein ore mai gbere na ore rae dede he ilgu ore mui re so yo egure were gaga oye egu maroro garri oye maro ru egi etee majo wo ozire mare gbelo kpobi na so egu yo omamo okako evao obo isoko obone na egu yo oko mai jone ma wo gaga evao isoko na yo oye odio rere so odi ye arao avo awere omotorie te rro izuwo dede izuwona re were so odi ore were omere gaga ara ono okioko no kpobi odi yo omamo arao aso ovo oye o re nyare